Buka integrali, buka me pes çereali, buka me <hesitation> bukë të ngridhur, bukë të rimaçinarmë, bukë e thatë, Bukë e njom, bukë pa burë, bukë krudhu.